קעץ נוצן זייער וויסקערס פאר אסאך זאכן. איינס איז צו קענען פילן זאכן, די צווייטע איז צו קענען זען אויב זיי קענען אריינפיטן אין א פלאץ. אויך נוצן זיי עס צו פילן די חיות וואס זיי ווילן כאפן.